भेल्गिअम् नि असोल् उफिसिअल् नाम् अज बै, किन्ग्दोम् ओफ् भेल्गिअम्। भेल्गिअम् अ है एरिबेरि सोमय्न जग, अम्प्रए बिओ है फूत्बल्ल् च्लुब्स् प्रए थैये। पोभुत् गिदिगिदर् च्लुब्स् दुन्गो। भि नि गोवेर्न्मेन्त् नि फोर्म् अज बै फेदेरल् पर्लिअमेन्तर्य् देमोच्रच्य्, अने छोन्स्तितुतिओन् मोनर्छ्य् नि अन्दर् रोहे। अम्प्रए भेल्गिअम् नि चपितल् अज बै, भ्रुस्सेल्स्। भि हो है बिले-बिले लन्गुअगे सोलिओ, उफिसिअल् लन्गुअगे। जेरे कि दुत्छ्, फ्रेन्छ् अर गेर्मन्। अम्प्रए फैसेअ है, बि हो है एउरो होन सोलिओ। अम्प्रए है भेल्गिअम् अ है, ने दर्लेनि पर्त् ज दुन्गोन्, बै छोन्ग्रेस्स् ओफ् विएन्न अर हज़ार आठ सौ पचास नौ है। अम्प्रए हज़ार आठ सौ तीस औ है, भेल्गिअम् अ है इन्देपेन्देन्चे बुन् दुन्गोन्। अम्प्रए है छोन्स्तितुतिओनल् मोनर्छ्य् फि दुन्गोन् बिओ है, जै हज़ार आठ सौ तीस एक औ फि नेमुन्।